فمرة أتفضى في مرة من المرات اكتشاف اللي فمرة نجم ياسر لامع وقوي وغريب ما كانش شو فيها قبل وما كانش معروفة قبل ياخي قرر اللي هو يعلم الشركة اللي يتعامل معها ويقولوا لهم راني لقيت الاكتشاف هذي لازم ننلقوه هل تسمحولي اللي أنا نمشي نكتشفه ونقرب منه أو ألا لا حاولي أعطيهم أكثر معلومات عليه حسب التقريب حجمه قربه.